أكثر شي استخدمه لمعرفة الأخبار هو وسائل التواصل الإجتماعي, لأن الأخبار توصل بسرعة, وكثير من الحسابات تغطي تغطيات فورية, بعد اتابع بعض المواقع الإخبارية, على الإنترنت, عشان تكون عندي فكرة أعمق عن المواضيع, التلفزيون صرت استخدمه أجل, لإنه أحياناً الاخبار تكون متأخرة, لكن إذا في شي مهم, أتابع برامج الأخبار.